Ni mbitaa biashara ya kwendia matunda, na nimpendagia matunda mitheemba cimingi mono, mpendagia skuma. nkendia spinach, nkeendia kinya mpoga, na nkeendia kinya mashonkwa, mababai, ginger, turmeric, na kinya matunda ma ndamu na maa mangi ma mu. Impendagia kinya mto ta matuma, ikwachie bra mukuona impendagia kinya marigu jamaithi ja kuruga, na mamagundu, mithemba tee murwaru, kampala, na ma mangi ma sweet banana ningi ni mpendagia Kenya itunguru, nyanya na makondotia. Impendagia kinya mto ta marenge, na iguru ria jau on ani nduga muthere na nkeedia mathaa majioni, moogoro, na nimpendagia mono riria ntuku jimbega na riria ji nthuku rimwe gugukara taka gukuuma igita rimwe na rimwe nituruka ngugi iindito. Nontu no nkiinya uukire ruukiri tene, ukaa, ukarauka, ukathuranira muthere ta juu, ugachoka ugatiga weekira riiko, ugeeta thoko, ukauma au ugeeta thoko, ukaambiria kuugura into bibingi, ukambiria kugura ukagura, na waagura, ukambiria kutharania konda uchooka na mathaa rimwe imeetamaa, magakara taa <hesitation> magunkaria nontu womba gwita wiitite guchoa kiritu ta ndania, ukeethira ndanio tiinkinyu kinya thokone, na biu bingi nuugurire. Ukarigara ukarigwa utichoka utina uo naitu noo ukwaejaa gintu, ugeetera, rimwe ikaretwa, na jiaretwa ukagura, kana rimwe no twagaga. Halafu ukagura, wagura ukoothurania into, blonthe amwe, ugaikia area ugaakamatirwa ii bikibiki, na riria utina, ntina into biibingi ni njukagira into, ngaikiu ngakamata na mugongo nkinya gucooka kibandene glaakwa. Naa kuma aau ninthigthagia ou, ndachoka nkaeja. nkaambiria kuthambia into tu sukuma. ndania. na spinach. ngachoka nkaa. ngatega mwaniki. kaa muthere noojukuya. ndatega nkathodekania nkathaambia sukuma na spinachi nkaiga antu area ikunyaara. na cia nyaara nkaaira kairi ngeeta noeto kibandene, okairi nontu bwa kwembiria gutandika kibanda. Na mpagibairia gutandika na aau gutandikene no withagira kwi tumauntu twingi nontu kwiria kwegera. kwina kubangania into ura bibati. riu kibandane ndakinya mpaambagiria utandika tukunia, ndatandika tukunia. nkaigira vegetables irea manyoni marea nthambirie na ndaigira nkaambina riu kubanga mwena matunda. Ndabaanga mweno matunda nkiambiria mweno matunda mpambaa kwaja mananasi. ngoko mae ready. nontu bwa customer ura eeja haraka. Naa bishara tee itirawa ina mauntu ma kugea no nkinya uthui na mutaratara. Utiendaa uugea onto into bibibgi mono ni bira bithukangaga, ta makondofia naa u uhuru. into ta maembo maa magundu. nimainyu kaan kimwe nikenda withia kwina mubango ma. ubango fumwega kenda kibanda kibanda kienda kubangwa a mubango jumwega kabisa kenda na customer urea ee kuraanja. aeja eja akona urea mto bibangi bwega. na kenda leimokuchiria. ee. kibandonete giki. riu kimwe nii rimwe nisevua customer kinya mbere ya gutandika kou. na kinya customer bamwe niwii thagira kwibo bakwigua batiumba kuugwetera. bageeta otherwise kibanda. ngugi e kibanda ni ngugi iinthongi. Harufu. kuuma au kibanda. ngugi e kibanda nditite. ni nditite miaka ikumi naa ni miaka. Ti miaka minini ni mingi rakini ikwithaira kwina mathina tukurukaira na mathira mamaingi na mamwe ona customer nwithagirwa bukurega kwereanwa nawe gwe nukugeria kumweresa. iindi we atikwenda guukwerewa. kana ukethira eeh akiri yae itiguku chania na yaaku. Rimwe bukagaa kimya mukuchanio naa rimwe niwithagira kinya kwirio ruukiri ukethire wina customer kana ukethira kwina customer ntuku. ukeethira customer baa bukwereanwa babaingi. na babaingi i barea bwithainwa bukieranagwa nontu bethagwa boe antu beesetete na beesetete bena mworonto. Customer ta bau ni ba nibustethana giria na bo mono nao ou nubeengagiria. rimwe nuugeragia kubaconvince kuboneria burea bangigura gintu kinya ona customer atikwijite kugura gintu ukamwira naa ndina tunyamu tungi utiiji tuungi tututhongi tungi ndingienda ugure uhai utaste ukageria umwenesia wega bwatu. Na gwi customer bukeorean wa abo bangi bakwive batiiji kiu, ukageria kumwoneria, nginya bugakinya antu bukuvikania bwega na bukeendaniria. Customer babaingi, kwanza ta rimwe twita thokone, itwithagirwa twina kinya ukethira ukugura into na wagura into bimwe bitii bia quality imbega nono lakini nwijaa tu ukageria uconvince customer nontu gutibingi utigive biega hi biu. Ugacinvince customer, na bokeendaniria, riu nwamaingi ngugi ya thoko no ngigi ya kuumiria ngugi ya kungangana, na kungangana, na kwiumiria kinya akiri na kwenda antu no kinya ngugi ya kibanda, muntu eenda gukara akiendaga antu mono nkuruki ya burea bumwendete kenda uumba guku gu gukara nabo bura kubati, na kwinyia kwinyiyia kwanza ni kuo kuri unto bwa nono nonto ti antu babaingi beejaga bejaa bee iguru nagwe ukabenamia nthii nontu bwa mkwinyia gwaku bugatuma riu bukaumba kuthithia biashara.

Ndeendereo o kwendia nani ndagwite nkagwa buru riu ndaambiririe a tunyamu utii tu ndambiririe, ndambiritie, ndaatigaritie ciringi igana. Ciringi igana iu nijio ndaajukirie, ndeta thokone, ndajukia kandoo, ndeota tuokone, ndaathi ndagura makondotia ikumi. Rimwe riaumaa ciringi ikumi, ndagura makondotia ikumi ndaa, ndeenuka namo nan doo, ugoro nduumira ndeendia, ndeendia mokondofia marea ikumi, mathira, na ndeendagia rimwe na ciringi twenty. Makuthira ruunene ruukiri ndaroka, ndoota ndagura makondotia mangi, mangi kibao. Ndikugura makondotia mirongo iiri ndaa na inkwendia ugoro ni ndonire faida iingi ningwitikia biashara inoyaakwa yaumire gi ciringi igana riu. Nontu ndendirie ntuku ya ijiri ndona ciringi Magana janggi jairi ciakinya aringi Magana mana. Ndeeta ntuku ya ithatu na mana, ndeendia, nda ndoona iingi jiakinya Magana manana kuma au ndakara nthi ndeeciria, ndona ni muhimu kwenderea gwita thko ya kuraaja ndaambia gwita thoko ya arajaraja, ndauma thokono njii ya akui, ndeta thoko ya araja, ndagura murigo jumuritarito. Ndagura murigo jumuritarito, uwa ciringi Magana manana, ndeeja ndarinda makondotia mau, na ndaambiria kwendia bwega, na ndeendia bwega, nindendereire na ndeenderea kapisa naa kumau ndendia muringo jo una jwathira bwega na jukuthira bwega, ndaa, <hesitation> ndakujia o mbeca iiu ndegea mbeca igukinya ngiri ijirii na ki ngirii iu ijirii ni nda itire thoko oo io kuraja kairi, na ndomba inya kugura into bingi tofauti monomono bira bitiii. Eeje agure kingi nontu bwa kiu <hesitation> rimwe igita ria ta riria ugwite thoko ycia oomo. rimwe nikwithagwa na mathira kinya ma rukiri ria bugwito nontu kwi rio ibindo bwita thao buume ruuriri tene, na ti tene iinkaini tene ya thao kenda ta jiu utukui kenda bugiira kamurigo. nonto ngari ira igukamatana ii keda bukinya thoko riria arimi beko. kendaa. ukinya tone. Riu nii kwithawa na <hesitation> ninii changamoto au nonto bwa akwithwaa nkimya nwite kinya tena mono. Ona thoko yaku inderalaga muntu eete tere kenda wathanira na into biraa biii bia arimi. Nontu gintu kia murimi ti umwe na kia vu wa gatigati uu ugurite kuma kii murimi kirito kia murimi kethagwa na mbeca. na fiaida iimbega aukira gintu kia kiaa uou wa gatigati. Gikurukirite njaumo ila broker riu gintu tokio nigotethegia. Na ni mpendagia kinya karati. nimeendagia kinya hunguru, na kinya nkendia mabokando mau na wingi. mabokondo na marigu nimompendagia na wingi mono nontu namo wega bwa avocado. makondosia nimeeja muntu mbeca almost karibu o burea ugurire nontu noogure ibo. ikondofia ria aringi ikumi. uumbo kwendia kibao girituta gikondorofia na irigu mbonaa nirio riitaa haraka, na bibingi rabio. nguranga nontu biyakara ta ni ni bigwatagira bikagwatira wira. naa customer ooja atiaoage. Nikio mpendaa keithirwa na mto bonthe. birea mbeca aakwa ikumba kugura kii stocki. Nkagura kanyamu kanini kanini kanini. nkiri kagira au na nii kwirio bigeta bwega. na kwi rio bitigeeta bwega. kwanza mto birea bithokaa <hesitation> bi, ii kubindaa ngure tunyamu tuti twigi, kenda. twathira nkagira tungi thokone ya akui nkeeja nkeenda, twathira kairi.

Halafu customer jietu ni customer tofauti, kwi customer bejaa baukuruka, na gwi customer bejaa baa bejaga o muthenya o muthenya ura beejaga o muthenya o muthenya o muthenya ura beejaba omuthenya ni withagira rimwe wendia nabu butitanagia nontu kwina o muthenyu omuthenyu na na ajukagaa nareo irundu, akare eethana I mwicho o mweri, mushaira iwawe juuijagira <hesitation> aa musara jwajwe jwigagira akarea, na gitagatini kiu au nwithairwa ukigagua wi mwiinyiriku, nontu withagira mbeca gionthe jia ngugi ni ikamatitwe ni na into ni baarea weeja jia mweri, ukeethira nginya no ucoe angi area ukuvuta mbeca, cia kwongera mto au gatigatire nontu kwirio gukinyaga ukethira ukuremwa ii kureta into bibingi ni inyo tofauti ykethia nuugukangaa ni mantu ta ja una ningi o au kwina customer nawe wiijaga o ntuku na akagura cash, na ageeta. Na gwi customer bangi nabo beejaga kugura na bakagura lakini kwi into bimwe bakajukia bakwire bakwire bakareta. Mbeca na wiithagire igita rimwe guti mbeca kuretera, bakeeitha, baakuurira, ugachoana nabo nginya rimwe ukabaaya rimwe, nuubagaga ukabachoa ukabaaga ukarigwa natea, lakini rimwe, bamwe nibauraa najio buru bangi bakeeja ukarorea ikarorea irakarire na bangi bakeja gukurea uchereri mono naa bangi ona kwi muntu ukeeja na waambirie kuveta bitina aikavaa ta akwenda burwaa rakmi nontu bwa kuinyiia kii biashara ugatigana na maritu jau ukaeetheria noogatigana najo kabisa iuu ikaura, kwi cio ciuraga ikaura buru, na iingi igachoka kuma na thiina iimbii riu kumau ni twithagwa na mantu ta ma matunda. Matunda nimakureta nimatumaa rimwe makugwitwa mono na matunda no mambukagirio rimwe. Toogita ta rii via maembe. womba. nimbitaa nkagura maembe. na ndagura maembe. iguru ndiona rithongi. na nkanienda mono. na nkareta, na ngataandika na ngatandika bwega na customer bakarienda lakini bagita kurea. bakethira rimwe namathuki ndeene. mena manginyi. na gwi customer bamwa baaguchokeria. maembe ta mau. ne gwe utina gwa gucokia. Niuchokegia kinya mbeca. nontu yes. nu, ninkwendorie. nindimwenderie. na riu agucokia mbeca. Riu agucokie mbele agucokie ikibinda umuchekerie kinya noo mbeca clae, na gugufi nio aakuwa gutio nchookogia mbeca. Ona amwe utio nchokogia iembe. lembe riakwa anga atigwa nareo. ritini ndactibinini. ntege i ndoo ya takataka, naa mburirue. nitwitaga hasara inene mono mono mono nontu no wethire murigo ta jou jumwe junthei ethira iii muringo jwa eiringi ta ngiri ijiri. ukeethira mamaingi na hasara ukeethira weendirie gintu kiria kiega gi kia magana mairi. Na nontu utithaa ukimenyaa ndene burea kuri ri. uguraragu tu noogakara nookendia. ndoondia. ninchokaa. nkaa. nkaa. ndoeta o na ndeera customer urea umpeandene akaambira onawe kaagurite. riu tukariganagira. lakini oo nagukira oou. i twitaa. rimwe kwi customer. akeerowa bura kuni. nawe athii aikie marare miko kiiri uro wamwenderetie rimwe withire onawe agukuira nindaaclarue murigo muna tiga nguanarie o naagwe nonto ona. ura omwendoretie rimwe naaramenyire bura gwaakarire. rimwe. tu. kwi antu batuiyogirua kiao. bagacinua. lakini wira bubu onatika bwithaire bwi buthuku yionthe yimwe kwi ntuku onagwe ukanegira ugakonera nogakenera. nogoke nora buru nontu noowije na mungo ukeethiri kamurigo weendia, ugon gookuiega ona ikobu utikio ukwona kia gwikira nontu bionthe ibigirirwe. ibithirire. utigaritie tumito tu tuti thao ugitaro mbeca ukoona narua ukithithia uku make profit iimbega Fastai ineno. Neeneno bweega igita ta riu kwethira gwi kwaga nisio withegira nkithithia tumauntu fulani fulani. Kethira ni nyomba ngakari. ngokari na ndeni. na irandu. nkarea. kethira cukuru ngukari na kaa na karandu. nkoirea igita ta riu nontu riria kwi kwega. ni kubujaa na kubujaa na gutabua o na kinya naagwe ugakenera, nokaomba kuinga furima tuizi turaa tura turathingene ukatuinga na uka ukathoreleka mantu jaku. jakabua. O biasharene ii runwe nitwiragwa na bikibiki. bikibiki ukethira irikunyia mbeci nyingi kii irea ungiona gukamata na njara monomono ta mungo ta jwa <hesitation> tuge murigo ta jwa marenge, utethira utikumba kujukamata na njae na utiumleu gokamata na mugongo. Lakini wathii gukamatithia ukorwa mbeca nyiingi inono ona tungiendia marege ta mau maakuretera faida gutio kana ukaaga gintu. Riumirigo ee into bibirito. ithagwa na mathira maingi mono kumikamata. Riu ib <hesitation> igu. rimwe nwoonaa nuremagwa i kwenda into birea birene ta into ta marenge, into ta irigu. nibigochumburaa gokemata lakini imbindaa rimwe nkeemiria ngakara nthii ngeechima. nkona riu ndaaga gokomata giki na githendia gii kingi nontu tengo nokwona woikamata murenge utige irigo ukeethira irigo navio vitiendio irigo ritigurwa murenge jutio. Ikabidi no inti biiriwa neegurire kenda biendia bingi. Niu monomono gwitaa kwondithia, kwi into birimwe uguraga nontu bwa kweendithie bingi ti rasima, ti amwoka bithirwo ati ni kineo mono. Ni wendithigia kinya into bimwe nontu bwa giki kingi ono ukethira gutikio kigakwichi rua i kinene rakini nikitumaa customer.

Nontu gwita tene noku kugura gintu gikothongi na gintu kina bei imbegega, nikenda utikainyirie customer jiakwa. Ni mbita mukiri tene, nontu bwa nitikainyirie customer ndeta nkagura into bii bira bei ngoja lakini kwi rimweitwikaga no nginya mbambe ngure into kou thoko onene ndagura thoko eenene. Nkeja mbere a mbore a mbuna tuoko oonene, ndona kwi customer bakwenda o into birea, nkamba kubienderia k una bei iingi. Ndeendia nga, ikabidi nkoonaga kabaita kanini, bii biingi bigutigara ngacoka nabio na kwi rio witaga, kinya wagura, kabaita kau gakooneka na kooneka okeethira ukwendia kinya into bira bionthe ookou. Rimwe onaa ni bindaa nkathithia kwendandia nau, na ndeendeedeia na customer ijiijaa ikagura, na nkona tita riu ngacoka kibandene, na rimwe ndakinya kibandene ntiruguraga ooreo. Nontu bwa kwamba kuthuranira mauntu mau. Kiu, gwi customer kinya, batikonanaga mono nontu riu beendaa kumbithagira o lakini nontu bwa mathina ma aa na aa nontu no nkinya ngorie kunganania mena yoonthe kuuma mwena e nyomba gwita jwa thoko na jwa gwita thoko enene noongerie kunganania. Niingeragia ona kinya thwa inya era utuku. Nantu gwi ntuku imwe clirawa jiumi, ikeethira customer baambere bariambiria kuuma thaa kumi na ijiri, baambiria kuuma thaa kumi na ijirii ukeethira wageria kiongoi ona utikwomba kuinga, nontu gutikio woonete utii mbeca, kwirio nkaraga ngakara kinya thaa inya eia utuku, ngainga inya thaa inya ela utuku, naa ta riria ukwona gukiura, nonto kwirio kuuraga naku kwithairwa kwira maathira maingi mono nontu kibanda rakio ikia karatasi rii kwaura inene iria rina mukigo no kinya wee mbithwe na into bia bia gukunikira ;maratasi, makunio. Gukunika makara, ngigakunika mto biu bionthe bithagirwa imburirwe imburagirwa nkuruki ya into birea ngukurikia. Ngigakunika bionthe mbithagira rimwe inya igukinyire thaa iingi, ni mbunirwe, na mpaambiririe kinya kwigwa mpio, na noni nkeendia, lakiru niuntu bwa kuumiria na kwenda ngugi ni nganganaa na nkairita ngugi iu cionthe halafu riria gukuura mono, customer ibamba bakaura, na tukaigua twaurwa ni nkoro mono kwanza ta ni mbigagua nkoro yathinthi buru, nontu bwa kwaya kwaga customer no ukare au ugakara ta mathaa mathatu uraithiritie njira na uti customer ukwana utii mundu uukuria imbi ukwendia ukarigwa ona ibiambi wiijire gutandika lakini okinya aa nontu bwa kuumiria thagi inge ukeethira customer ibeejire, baakuuja kinya na wiingi baakuthithica baakugura no withire ugiiciragia mantu ma customer pmwe, atu ugeechiria wiingi bwa customer bwaokwa mbeca, ukethira Ngai agutumira customer omwe. Customer omwe akagura mto bibingi nkuruki e biria bikigurwa ni antu twenty. antu kibao. okeethira ni agurire. ukeethira aagutigira mbeca imbega. Na no withire rimwe ukethira kwina customer babangi rakini customer ura ugunte gintu kia mbeca linyingi bunu ni gia ikumi. na ika baarite raini. ukona ii mauntu meethawe mee. tofauti kwogu wingi bwa customer rimwe wingi bwa kudara raini. tibu beethawa boejite noorit. Unito bubuingi bwijaa kuringana na burea customer eejite eebangite. Kwirio twijaa customer babalore tani rimwe ni mbigijaa customer batigukinya ikumi. ntuku ikienda kuthira. na kwirio nkagea customer ona fifty. na ndatara ethabu nkona ntuku ii ya customer ikumi ri, anga niirari mbega kiriri e customer bebute mmh Ukona mirongo itano. na ai ndatara ithabu nkona aai we rimwe riu bwi mathira mau maingi meegagira ma unto ta bou na nimwe kimya tuuge gintu taa. Mpogaiiji tugitangangampoga iiji tugitangaa rimwe ni utaraga ithabu ukona vithabu rikienda kwija kwija ooumwe na urea ugurire nontu nukuthambia a ruuji nawathaambia a nuji nuku, nuku, nuku nugwaikira maratasine oogita, noogita gwikira maratasine, kuthaombia a ruuji vou nogwe ukurea, ukethira mbeca iu nonga wongerere, wongerere mbeca eic muntu o kukugitangiva, nandi kwithaira kwi untu buubumu. Ku kwongera kumurira Sukuma imwe ndiendia ciringi ucoke wireoongi ndikwenderia imwe aringi injiri ontu ukigitangirwa untu bou withaira bwi bunto mono nontu baa kabeejidentiaamwe. Antu beejunirutie amwe utiumba kwira oo ndikwenderia imwe ciringi na uungi naekugitanirwa ndimwendoria imwe ciringi injiri kabathuraa, riu ibindaa wite tu na oo mutindo juriawaaambiririe aju nontu gukinyaga amwe ukarigwa nuriku riu ukwenda tugitangirwa nuriku utikwenya ura ungitithiria. Ura ungira bei ya iguru, lakini ooja riu menya ariuragia uriendia atia ukamwira ura ukwenda agachoka agakwira ngitangira.

Kariira aana cukuru, riria kukubatarika kethira ni nguo cia cukuru, nkagura, ona ela nja, nkagura, na irio bura ndingi biashara ii yaakwa neo mauntu joonthe, kuuma kurea, kunywa, gwiikira, na kinya rimwe riria gwi kwega ni ndirikanaa kinya mudari. Nkamurinikana, nkaamutumira giintu, kana ngoeta kumutega na tuinto ngurite, naa kinya kinya o nawe agakenerra. Kinya ona achore rqimwe ndibachebragira rii kwira, kabiashara kabuugi nonto kwira gataida gaakega. Riu biashara ee, ni biashara ilmbega, ni biashara ii mbuthu na nii mbumu. Nontu biashara ii yeendaa kwirutira, na kuumiria, na kwenda antu. Kinya barea batikwendete na nginya wii imie ubeenda kenda nabo bakuuchiria. Gukuuchiria customer tii ngigii raisi nontu wistaga oou, wakinya amwe niugeragia kumwoneria ngurira. Nowe akethira atina wendi bwa kugura kana nkoro yae itigo atikikwigua kuukugurira rimwe naakuraithi va ara mbere, niakwenda kugura ara mbere, kana aau aauma nyomae ukeethira rimwe nuu nuukukangaa niagukangoa nawe ukageria umukuchinoi, ukamworira kinya wega bwa into braku, utamwania linya urea bothongi, kinya rimwe ibindau tutunye amwe ukoonjithia kinya customer ukamwira oonja gakondofia gaka wiigue uvia kathongi aaonja gakondofia ukamwira ona furanasi noou futhongi oogu. Ukamworva kinya ona kamuthere yetanagia na kavondo. Ukethira customer oou akagira irito tu bithatu oorimwe nontho bwa kugeria kworieria gwi customer onookoneria rimwe kuremanwe lakini ngugi ii ni ngugi imbega. Na ni ngugi ikuumba kurugamira muntu kuuma aria kuuma ona kuthomithia twana, kurea, kunyua kina kumaoma na guukira ona ukogea kabreakfasti gaakega still no itethagiria montu kinya mantonekinya ja mire. Ngugi ya matunda niimboga mono nonto weendagia matunda oonthe noonaa kamwiri kae ge afadhali taa, gati umwagarite. Nontu kwi tonyamu tuotwingi mono au twakurumaruma, na twaukenera. Na gikono kingi kigakugey nontu bwa gukara ugitongaa mbeca bwi ancanagia. Halafu ona nitokenaa mono nontu kinya nii mbithaga ndina antu aaega akwonana na antu babaingi tofauti achorei customer bau, tukamonyana, tukeendana, tugaanoania namia cia thimu, tukaumaniiria, tugakara bwega, na rimwe tokaa kinya kiinya tuka, tugaa tugaamcania ngono jia gokena, najia kutheka, na nimwe kinya tugakinya rimwe twona tukagura kanyamu aai tukanarijanira na achore, na barea bejaa uchera au, rimwe ikubinda, kimyo bwaambirie ukenanira ni ngugi ya matunda nii mbega mono, na kimya ikiwathawa gikeno, na nontu ona twaana twaakuu wa imbonaa twikenera nontu. Woona ndigu, cii au, mananasi timau masungwa, ona ukamuuria okarea inanasi akwira ntiria, nontu aririona au yani aana nibanganagirwa nkoro bakoona ta barire na batirite ka baa baanaonja na batarooja batoouma nambi lakini bukona ii hapa ii ni yetu riu bakauga aa gutikio tigaa tuba, mami aritwira turume manasi, inanasi anga riti aau, yani kunganirwa gwa nkoro kwa aana. Nibanganangirwa mono baakara tai into ta barite na batirite niitethagina kuthondeka akiri ya mwana ati bena bio ona wethira ti bia. halafu, au angii, biashara ii nayo ni biashara rimwe ona ngojaa maito mamaingi, tiria ngwite kinya maita fadhaa, mamwe ona utitura nonto withagira rimwe, ukurea bici, ndarea bici mbeea ikathira nkrigwa natea nkathii nkamba ngachoa rimwe mucore aankobithia mbia kana ringi ngeta thokone, ngakoba ki customer ira nikobaa Ba gi kastoma iria nkobaa ti iria ngurajira ti untu rahisi niuntu ethirwa uti na mbia withagira rimwe ona kastoma akwiraa aii giki imbeca ii imbeca noa ugurire noujukiirie wiye guone kanyamu kanini kenda guiyukiiria kairi. Riu koogu kuiria kuritaaga na gukaritoa kinya ukaaga kinya ciringi Riu kuuga gwambirie biashara taimo gwambiiria na tubeca inya tuunu mono kinya tubeca tuti noa thau niuntu tani ndaambiriitie na igana. Kuogu nowambiirie na mbeca niini mono onaa baria baingienda kuambiiria biashara taii ii ni biashara ukuambiria na mbeca mnini mono na igaita jiitiitie na stoki uongairiira iri oo ciuti stoki muntu athijaa gucoa kungi. Ndaendia giki kana gwendia giki gigakua kanyamu kaniini ukaria ukanyua karia gagutigara ukoongera kanyamu kaangi uuu niu guitaa koogu muntu ungienda kuambiiria biashara teii noambiirie na atikaiguo amaki ona aniini niuntu. Liiji ni biashara yoomuagiria muuntu. nekamwaa inya nokamwaa irie. irio urufaga oau thokone yaaku. mbeca iingi najio jiumage oau thokone yaaku. viu kinya ona biashara tee niintethagia kinya kwiga tubeca. Nii mbigaa tubeca kinya tua twaana twa cukuru kana nkarugura junior account, o ntuntu nkamanya kira nkubeekira. mbikaira o kanyamo kanini kenda biashara itikogwe naa nkarugura kimya yakwa. na kimya niria ngukara taa nkugwa mono. ni ndijaa na mbaampo tubeca tukai. kii account yaakwa na nkaumba guukira ringi na kinya rivea kwina mauntu mamarito. nibanpejea kinya to loan nontu bwa nisevaa robo. ningeregia kusave o muthenya kanyamu kanini kuringana o na urea ntuntu yeethirwa in mboga nkoongaongera ti lasima kanini reothe. Na kwireo kiumaa nkinya nkaaga kanyamo ka gwikira ona kanini. Mbogoa kimya kanyamu ka gusave lakini riria kui kwaga rii gatigatina ni mbonea.

na kandania ka ithano uugu bau niboo tuonanaa nabo ntuku ta ya gwa ithatu jwa ithatu by the way yiithagirwa uii ntuku mbumo mono igu ona gucibu kwithagirwa kwi thiina. Ona baria baijagira mbeca cia gucibu ndimuira gwe gwa ithatu ukaiyo na jumamosi ukaiya na ukageria nuntu noa aiye aithire nti nombi lakini ntuku weno naitithagirwa ibui mono lakini friday niithagirwa ibui oo gwa itano gwithairwa jubuu mono nuntu au gutii boonete agwita thoko Riu ntugu taiu githairwa ci na mauntu tofauti rimwe itu nyii thafia stock ta kwaithirwa ni ntuku taa <hesitation> gwa ithatu gwaithwa ni gutandika ufitandika ntitandikaa into bionthe niuntu biiya kuthuka cura mbiyaa nkaamba kuiga bimwe ngatandika tunyamu tuniini niuntu ona gutii na mmm winga bwa antu gutii na gwingi bwa antu ta thaa iiu ngaatandika tunyamu tuniini kenda nkiibanga banga buria ngatutandika ruunene ruunene riu ukethirwa yii mafia ukethirwa yii iguru ii kendaga antu baa aai bakarigwa kana ruu gukai ntuku ya thoko lakini noa biria ndaragurite igoro ndaithire. Ndaitha ndaiga ndaiga bwega ndabilanga bwega <hesitation> still nyeto ya <hesitation> kwitherwa kwendia matunda na mpoya niendaa rimwe withirwe wi muntu u- u- ukuumbe kwibonga na kubanya into bega kubimenyera nuntu ukaaga kumenyera into bithaa bii bii thinane ta into ta makonde bia makondobia ukaiya kudisplay monthe ukinaigiira agu kastoma kwi gwe aiyaa agatonyia kiara, akainya igatuka ucuru, agaika agu ugu riu gutaga acara maita. Koogu yiendaga ugaiga ta tutano ukaamba kuendia tuu tukathira ugacooke ugatonya oaria guithiire tuu tungi ukaongeera. Ouu nibuo thuko tau ii veenda nunbtu gwi kastoma baftthagirwa bai na nkaro imbega bakuenda guku thukukiria tu. Atikuenda kugura na niakuenda kugura. Bora aiye akuinyangire, akuthukangirie na rimwe agutigaririe nabio naagu athukangitia. Rili rimwe nilindaa ukaamba kuitha bimwe kenda gwithirwa naa into bibithongi kwanza igitia ria jioni rigikinya niunti bwa kastoma ba ugoro nakuithiroa na kastoma kwithiroa na kastoma baabaingi mma. Riu nia kwenda kuimiza ku- kuira muntu o wonthe ukwenda mantu ya thoku. Thoku ya kuendia glocari. Matunda manyani na intoi ta kinya makara ni thoka ingiguturia na igagukuriria aana baaku onaawe wengwa ukaria ukanyira ukathongama nuntu kwanza matunda na manyeri nimo methagirwa mei into bira bia bata kii mwiri mono. Niuntu withagira wina into biithagirwa biri akui naawe ukaria bigagutethia mwiri bingi ukeendia kinya biria tuongeeri bingi aturinyanga weta woongerwa turugu naagu thokone ukauga tutu riu tukaaria na twaana ntuntu rimwe nuitaa ukaongerwa tumanyoni ukaongerwa tupoga ukaonyerwa withagira rimwe onautikuringithia irea uaku aa kuendia karati withagira utikuringithia ukaithirwa uriria uriria riu tumatigari twa thoko. Nikenda gumba ikuendia iyi ingi ukionao kabaida koogu. Rivia withaninike kwanza murimi murimi murimi umweega. akwoongaari ukona kinya bia kurea bingi mono. Riu teeu ni biashara mbega nono, na yeengaya muntu ena nkoro ya kwenda antu ne gukena na gukaribicha antu. Rii wonaa muntu okinya akurugite na njira ukaamukethia. ukamuria habari customer. ukamwita. ukamuria nkwendesie kale, ni mei ukwendaa aau, utkio uraigua ikigunaa. miu tubauuragii ooo, indi baauragia ai nawe natea wamenire ona uti kanyamu ka gukuunanga aau wingi wingikatea ngi promote ooou oou bakamba kutheka batheka akaatheka au ou, ai akauga onadiria kangu. akagura karingo akauga ii na masonkwa mama namo meesawa mono nimwe akagura riu nitiijaga ooou. biashara yendaa muntu ukuumi ria no okumba inya kwithira ena bidii nontu kwira mya guukira ruukiri tene no kumaama uchereri nontu anga na kumaama tumaamaa riria antu bangi bamamire. Ona gutonya gutonya aria umamaa muntu atonyaa ria a bangi bamamire bakarire ta kwa kuumuria na kumenya <hesitation> Ria muntu wonthe wingene na kuambiiria biashara iiyi yaambagiirua na capital kaniini mono mono mono mono mbeea cia kuambiria ona noa urombe muntu kaa muntu gi kiewa kaa riu tuitiite thigunkune muntu noa kuiire ka matano aya ukanywe soda ugaeta ukaambiiria kathoko gaku Naa thoko ya kibanda neo itiuragia mantu ya mujengo yumunene ni tumiti tuthatu tuna na karatasi iguru. Karatasi ona rimwe noguoye kana ukaegwa ii muntu kana <hesitation> ukaithirwa gwi nako nyomba ukauma nako ugaikira tu karundu kanini tu into bitikaie irua kastoma ugatandika ma turuba twiri ugatandika kastoma bakeiya kana ukauma na metha nyomba gwaku ukathondeka ukathondeka aguu ugatandika bweega into bi bikooneka bwega ukendia na itibataega kinya kicense inene niuntu ta riu kanco kanco rimwe baumba gukurukiira rimwe gwa kiumia tarira bau tukuenderia njirene baakurijia fifte fifte gwa kiumia mea itiinyagiiria muntu. Weethagia ota urea unyuire iria, rimwe gwa kiumua riu nii iithagwa ina yani capital yaayo ni kidogo sana, lakini mapato, kiria ukwona ni gintu gikineno momo nontu withagira ukithithia tumantu mauntu mawe utiikia noothithie nontu ukathoomithia mwana kinya secondary, akarikia, nani mbeca cionthe inya boarding nootikumenya naa aumire na bangi primary noourire, ukethira kinya wina oogutonya college, okethira ukurea, nookarea okaora kaora kwou gukia lean nwithagira ukurea kaloan kau na nkariikiono. Naa biashara itigwe kwoo no mbuge biashara ya kibanda ni biashara imbega, nalimathira mayo, otamau ndarikia guukwira mathina meeo na mawega kwanza lakini mawega nimo meethagwa. Mee maingi kii mathira, nontu ta vira kwara mono woomba kwithira nito bronthe ibiujurite tiiri. Utindaga au kwangura wangura, rori igakuruka, ikoojuria tiri. ona gwe gwengwa ukaujura tiiri meetha magaakana uu <hesitation> kwi mauntu maingi mono nuntu kwaura kwi thina uacio kwaara kwi thiina ciacio Naa kinya riria antu baa beita gukuraya kwi mathina maamo koogu lakini mawega nimo meithagirwa memaingi nuntu gintu kiria muntu ta aniindagiiria gi kibanda kiu giakwa ni aria mpumite na aria nthiite ni anene ni nkuna ni nkinyukiitie makinya na ngakinyukia makinya mamaiingi ti maniini niuntu kinya nou nou oau kibandene nou nkauna kanyomba gaakwa ga ukara ngure kamunda onaa tubeca atuu tunuunu nimbigaga oau noo ngaakira kanyomba gakwa oau noo nguragira kinya tunyamu twakwa twa nyomba kuu ni kuonania biashara ya kibanda ni biashara ya bata eei biashara ii yakwa kibanda niitumite nkaumba kinya gukombora kamugunda rimwe nimbitaa ngaitaa nkaruta kagugi ta kurima rima nkarima tuu boro nkarima tumarenge. Nkarima tuu <hesitation> tusukuma. na into bio ibintethagi riria ndaketha ndi biikagira au kibandene. giakwa. na nkaumba kwendia. na bingi bigatiagara matigara ma gwaakwa. Na onani ngatuika ni nkuumaumarion ta ririo mbitile nau mundene. ni mbitaa kuthuga kunogokia mathuganio. nkeeja nkarugura mathaa ma jio. mathaa moogori oou. mathaa moogoro nkeja vimwe ngakinya thaa kumi nduuma nau ndaumo muundene nkavuguria na ndavugura. no mbonea no mbonaa gantu nontu ni mbiragwa ntigite ndeekira mithere yaakwa riiko. ruukiri. ngeeta nkarima. rura. na. kwethio ikwaanda nkaanda nkeenuka ugoro ndeeja ugoro nkaruguya. ngachoka. nka. nge inka ngeeta. ngatandika. nkaiga into biaakwa bwega. na nkagea customer baangunira. na tarira ngai ateethetio gukaura bwega ni mbithagura kinya na maketha maamega. maketha mau nimatethagiria. kimya kurungamia ngugi iiu ya kibanda. nontu. ta riu ndaketha gintu ta marenge.

Kinya barea bena ya mweri, kwoguu, ninkenagira ngugi iiu mono na ngigi ya kibanda nitethagia kinya acore ndi achorebabaingi mono. Bawire ba kuraja na baakui bara bejaa bakathama na nakaija kairi kaa bakandigagira thimu beekuvaaja. Niitethagia muntu mono kugea na achora na kumeryana kinya na antu ndeene na kumenyana kinya kinya na kwereanwa na antu bwega ii ngugi ekibanda ni ngugi imbega, n ani ngugi iingigutethia, kurungamia Maisha jaku. Kinya mwisho, area wingiumba ona wina tumatuma tunini twio nontu rimwe itwajagua ii mpiro, ukethira uutumira kinya mbeca nyingi mono nonto bwa gutonganga ruuji kinya mathaa mootuku utonganga ruuji, kinya rimwe ukagwatwa ni pneumonia rimwe vakini all in all niitwega mbeca, na tuga tukagwata tukathwoondekwa na tukabua, na tookeondelea. Rio kibnda ni ginto kia bata kini, noongi urea ungienda kwambiria ninginwira ni gintu kia bata. Nigiteethagiria muntu, na kiendaa mbeca mkai tii mbeca iinyingii ti ta muntu ukurugura hardware kieendaga mbeca inkaii. ukeethira wi mbere ii. na kuuniria. na kwendana na kwenda ngai. Untu bou bwithaira bwi la bata mono nontu ukaona ukurikia mauntu jaku. jonthe jaria uungithithia. Na to hasima waandikwe ngugi ela kwaandikwa kuukuraja muntu aagira into o ntuku, o ntuku, o ntuku, kwogu. keethaira gii kia bata na nontu into urugisa o ntuku. bwijaa na into bii bi tresh. O biibwieru muthenya. kwou muntu atiumba kuuga kibanda kio giakwa ti kiega mono kibanda kithaira gi kiega mono nontu. o ntuku urireta into biringeno na ntuku iiu. na bibienu. kwou rionthe kibanda kiithaira ki ever new rionthe. o ntuku clonthe. Bura kirari igoro, tiu kiti naarua.